हाँ, ग्रीक को इतिहास भी गणो रोचक और समृद्ध रहैओ। ग्रीक में भी पश्चिमी सभ्यता को आधार लियो, पर जहाँ प्राचीन समय में घणा बड़ा दार्शनिक, वेग्यानीक और योद्धा हुया। एथेन और <hesitation> स्पार्ट्स जैसा शहर, राज्य गणा प्रसिद रहया। एक देश में ही लोकतांत्र को जन्म हुयो, पण बाद में जो हुयो, वन <hesitation> वन फॉर्टी <hesitation> सिक्स इसवी में पूर्व रोमन ग्रीकन विजेता <hesitation> विजेता हुया। फिर केई शताब्दी में अलग-अलग साम्राज्यों को हिस्सों रहयो। <hesitation>